बीचार गेल्या उप्रान सांगल्यान पैली डोल्या फुडल्यां दिसता ता मुतल्यार दर्याची लाहरा, येदी वोडली वोडली लाहरा बागून तेतुन न्हाऊंग कसा दिसता, त्या लाहरांचो आवज ऐकलो कय मनाक एक प्रकार ची शांती मेइतां, मनान कसल्य दुख असत झाल्यार ता विसराम वोइतां आनी आमी मनाक खुशयेको स्ववास दिवंग पावतोव, त्या लाहरांचो स्पर्श केलो कय आनींग थैसर रावांग कसा दिसता आनींग तेतुन आपलो ताइम घालूंग कसा दिसता।